اي وبعدين هذا الطفل اذكر الفلم الي بينو هاي العباي الي تقتل الناس وانرعص خطي واش صاغ بينو وقام يحكي لاهلو اهلو محد يصدقو كلهم يحسبونو هذا كن تخربط او كن جن اي وبعدين هذا الطفل من اهلو نامو طلع شعلا للعبي وخلص منا